Injo warnayya kunni mae nu tala sanna lohe bahasa konjo na, sengi bahasa indonesia ji lohe nu kunnia mae sengi ni pakea intu <hesitation> eja, lekleng, <hesitation> pute, didi, <hesitation> gahu', kamummu <hesitation> longa-longa, moncong